<hesitation> Fitsingerenagny taogno nahatererahagna za ka anagno fety daniversera hita mety zegny tsy-tsy de mila raha complike lôtra fa ny tiako tônga eo daholo zegny le fianakaviagna ndraiky namagna akaiky jiaby hoe samy prezà eo dia miaraka misakafo miaraka mandihy miaraka mihira miaraka mitantara zay fotoagna mahafinaritry na ndraiky le raha jiaby sovenira jiaby tsara ni-niarahagna amin'zare.